Oime mbaemɨmba reta oajaeteye ipise ikaviava, kuape jae mɨkure, kua ikuaru, ani mbaera oajaeteye ipise, ikavia yandeapo, ïruye jaeko anguya, carachupa jei supeva, kuareta oajaeteyeye ipisevi, ikavia yandeapova